الا كان بإمكاني نتعلم واحدة اللغة فواحد الوقت وجيز غتكون هي اللغة الالمانية حيت هي لغة كتجيني صعيبة بزاف و كتجيني ايضا مطلوبة و عندها أفاق كثيرة و كيفتحو <hesitation> واحد المجال كبير فسوق الشغل سوا هنايا بالبلاد ديالي او لا حتى فالبلد ديال المانيا فهي واحد اللغة غتنفعك بزاف فالمستقبل